Ngee nthia ntha yugua la ya xra xroxruthe ntha bixin bingee chrin yaa nda thja'unga nthala ndaxin tsu yugua ngeen ngeen jna jan, ngeen ntha ndu jan, ntha se jan, tainka jan, tain bee kachji jan, jee yaa tainla nda yugua ngee jna jan, geen jngi jan, chanda thingala yaa layathinkuni ngeen ngeen nthia ntha ngeen nthian nthandun nthan chinchin ntha ntha thorentha changui'ua jian yaa la tonch'onda yuguaa nthala yaa thi thund'en thinkuni thi yugua jnaa jan, thi siikaa jan, si singatuan thi thi nthandu' jan, ntha see jan, yaa siin thi ndund'e thikuni yaa yaa thi nda ndaxin to yugua jna ronia ixin to yuguan ntha ndabixinla yianla ndaxin thingi chrin nda bixin bingi chrin yaa thi ndaju'a ngaya thi nda bixin ntha nga nthanthu nda thaxin tunnangi nangaa nangaa ntha jaa jan, nangaa tsee jan, nangaa thi juna ngee thian ntha yaa thi thinkuni thi thund'e yaa thi thuchunga yaa thi taroona thi thi yugua la nthaa la nithu yaa nithu. Thi nda tsji rueni tujna yaa yaa thi <noise> thinkuni thi ngee jna thi siin ntha yugua jan ngeeña <noise> yaa thi thingu xruxenxini yu nd'e thi n'a xa xii ntha <noise> jni ngee thi tajun yaa ngee thi siin yaa ngee nthia ntha ngee nthia ka ngee nthia gachji ngee na ngaginyi geenka neni ngee nch'i ngat'on ndosingathoon sinthanijla thi thund'e thi yugua ngee nthia thi thi xra ncheru thi siin thi thi singathun ncheela thi tunchungani thi thund'e yaa.